إي طبعًا، ترتب الملابس مطوية بإحكام وتحط الاشياء الثجيلة بالجاعدة. تستخدم الجيوب الصغيره للأشياء الصغيرة، هذا لو انت تبي تحزم شنطتك بكفاءه ما تتفلت وما تخرب.